अन्ग् जेब् ल बतप् नि खतको सन, केन्तो मने अजन्ग् निन ओतु गय, केन्तो अन्ग बिदत् बैन लुगैअ बिबुस्तु को है। अन्ग् जेब् ल सक्रिमौगन्, अन्ग् बैन सेस्त खलम्गन र अन्ग् तिबि ओबो बिदत् नुदन्ग् मोविएस् परौ है, प्लिम् परौ है, कि मलै मेल मेल दुवि थर पेम्पन हलैल ननि है। जेन्ग् ब सक्रिमौगन नेइ खलम् सिय र विको है। होतेल् परौ ब बतप् नुइन ल, एन्ग्कैन नुओ पुइ बतै बतप् को बैन ननि है दुवि निल लुगैअ सन, केन्तो दतु पेस गैतुअ, उनोहै सक्रिमन् ब बैन ननि सन नन्दुन्ग र। भतप् ब बिदत् बिले बिलेक् सेप् नि थये, ब्रै कलर् ब बिले बिलेक् थये, बिओहै मन्स् पर दुवि न थक है, पेम्पन जन थक है, मब सवन् नि बोल् ब मबय मिलैन हैअ, तकि दुवि न हैअ रन, अन्ग् ब बैन लुगैअ।